Ichakulia chino ne- nendi naalia chinga ndete lia halufu nji puumlomo mfano inyama ndinali nyama naka- nakanuku kuswaku muu naka ndenali nyama lazima ninga pate halafu njipu mlomo kwasababu yamsu nyi uwa ukapela ukushaila mmlomo ko ndinali nyama na kanu kuswaki lazima imbatu yalufu mbaya mlomo, pia ichakulia chinina akachumbali ndiya tete ngeni sheningo kachumbali lazima panu naa nalia lazima nde telia halufu mbaya mlomo